اذا لازم اختار بختار فقدان السمع لانه اليوم في معدات حديثة مثل زراعة القوقعة اللي راح ترجع لي السمع لكن النظر ما لها اي حل اذا راح. فقدان النظر اصعب كثير. فطبعا اختار اقل الخساير واختار فقدان السمع